Ekyitsibu ekyinene <hesitation> ekyanangabughaku ekyiri omwabihughu yenzalha. Kusangwa ngahatya ngabandu abalhi ekaramajongo banimubugha ambu bakakwa nenzalha sibawithe ebyalya. Iwathowa ambu nahandi nahu ngeKongo yabinayu siyiri byalya, omwabihughu bye hali hali ngeyu iwowa ambu ebyalya omwise abirikolha kutsibu abirighenda akumya ebyalya. Abandu sibakyiwithe ebyalya nebisoro bisabisa nahatya nabyu sibikyiwithe ebyalya omwabindi bihughu, Karamajongo, omwabihughu byendatha omwayuganda nahandi nahandi. Ewosi yiryomwisi kundi ibwa esahenu thuli omwabiru byomwisi omwisi akakolha inumya ebyalya, inumya ebithi byebisoro, nabandu ibabulha ebyalya neryu ibyakeha. Neryu enzalha, enzalha bwabutsibu obwangalhangira ngabwo bwangabya omwabihughu.